nuntusi ngaha ma loa ndawi tamba tenggo sarumbure, ica kai ba rempa rempa bune sabia, pala, terus ngaha <hesitation> pala wara, wara ma sabua, ma caru poda, ma campo campo rempa rempa edeni, mina sarua bune nggahi ku akande mina sarua. Ngaha mina saruaka na caru <hesitation> ndawi sarumbuke nandi tenggo bunes akan ma mapu na ndadi ndawi kai sarumbu ke ndadi rana. Terus <hesitation> wontu, wontu, wontu ndadi serumbu mapure ndadi kai tenggo ni, ngaha deka mina saruaka na mbaru mbere losa howin <laughs> waura caru, maci, ngaha pana pana wara sanatanya, bune akan mina saruare ndawi ba dou aka sila. Pala wara walikuni, edesi wunga toi dohodi kauba dou ma tua ngaha loaku tenggo sarumbure. <hesitation> Ngaha uta mbeca, nono ka mboto oi bura, pala di imbi wali ba doum tua doho toine ne'esi lao lampa do'o, na kauku ngaha gola, gola mala <laughs> gola mala, ndadi tenggo. Wau depa na kauku nono dolu jangan, dolu janga mbojo, nono nono samada mada lalonya dolu janga dulu janga, janga mbojo ni monca mpoan. Pala paling ma caru walire dolu janga mbojo campo labo oi niwani, dulo janga mbojo campo labo oi niwa nono, emm tenggo sarumbu ede, koni wunga supumu nono si ede na taho di ium na taroa sara'a di edam. Tolo janga campo oi niwa, mina sarua, ede ngaha uta mbeca, ngaha oha pana decarue, na tenggo lalop sarumbu edeni.